<noise> bànk <hesitation> loolu de <noise> dencukaay la <noise> dencukaay de, dencukaay de moo nekka ñun fii sax dencut suñ suñ dena liñ si li ñu gën a xam si ndenc si si <noise> si askan bi ñuy dunda de <noise> te ñu koy wax bànk, bànk boobu moom <hesitation> jamono jamono jamono yeewute moo ko indi rek si <hesitation> jamono dafay dox, dafa gudd tànka, waaye ñun, ndenc lu ñu si xam mooy <hesitation> ndenc li ñu si xam mooy <noise> kondaane li ñoo wax kondaane. Waaw kondaane de lañu lañu xam si ndenc fo- loo am duggal foofu, loo am duggal foofu <noise> ba jëmmi-jamono soo soxlaa nga dem ma ubbi <noise> génnee <noise> loolu moom ñun su-su- suñ suñ bànk loolu la kondaane. <hesitation> ma-ma- ma- mag ñi mag ñi nag bu njëkka amoon amaloon nañu ko tur seen dencukaay amoon nañu dencukaay boo xam ne nii léegee-léegi ma- mag ñi dañ daan ànd ak moom sax waaye foo leen fekka ñu ngi ko secure takk ko seen seen yaram ñu koy ooyee mboxoos. Waaw mu ne mboxoos lañu koo wax, waaw waaye bànk moom so su ma si buggee wax damay dem be damaa damaa génn si si si <hesitation> domaine bi ñu nekka dugga si lo xam ne nii nekkatul la-làkkam wolof. Waaw yoo bank moom boobu moom li ma mun a wax rek mooy ñun suñ suñ bànk daal mooy suñ dencukaay mooy mboxoos yooyu noonu mag yi daan ame bi mu nekkoon seen bànk, seen wólis yi, li ñu daan duggal seen xaalis, ekkati seen yére yi duggal ko foofu noonu, su ñu soxlaa dem si sumay taati waxande, waxande sax moo amoon jamono yooyu, mu nekkoon bànk yi, waaw waxande, taatu waxande moo nekkoon ba-ba- ba- ba- bànk bu njëkka taati waxande la. Dem si taati waxande bi ëkkati sumay yére yi nga jot a am, roof sa loxo si ron génne sa denc bi nga denc foofu, walla ndenkaane bi ñu la fa dénka. Man suma maam <noise> ba- <hesitation> bànk la woon <noise> ku am xaalis par benn-benn, par benn-benn, kenn ku nekk sumay sa xaalis fu mu nekka moom xam na ko <noise> ekkatil bii nga teg fële <noise> ma ekkati bii ma teg fële, ekkatil bii nga teg fële ma ekkati boobu ma teg fële ba mu àgga si ki mu soxla bosam mu ne ekkatil bii nga teg fii. Ma ekkati boobu ma teg fooffu, mu rocci ko foofu jox kooku noonu ku wax ma ma dellowaat affaire bi aw bi ni ni ma ko jëlee woon foofu. Ni nga ko koy dénkee kooku laa gisoon mu nekka banque internantionale noo ko dénkee xaalis bi si boppam soo ñëwee noonu nga ko faa fekkee, benn du ci, amul sax jàllarbi kii àbboon na ma nangam xaaral ma ko nangam non, yow mi jël si su fekkee dangaa am loo war a wàcceeku même su fekkee kii nga amoon jóoni wéccet du laal bosam daf laa wax demal jêlal sa bil nga dem nga wécce ko fële nga jël li nga soxla, nga ko sumay ma delloowaat ko fii, waaye bosi keneen sax du ko laal waaw fii moom si gàttal ñun bànk yooyu lañu fi amoon.